ماچھ مۄکھہٕ چھ مختلف قسمن ہٕنٛدیٚن رقصن ہنٛد استعمال کٔرتھ کھیٚنٕچ جاۓ باقین مۄکھیٚن تام واتناوان، یتھ منٛز شٲمل چھ: ویگل ڈانس، ڈایریکشن، شدت تہٕ باقی۔